पोलैंड हैसर हवामान मध्यम आसन फाइवेतून दर्या वायले आनी खांडीय अशे दोनय घटक आस्ता। काय सुर्याच्या दिसानी आनी काय पावसाच्या दिसानी मोजनी करूनक येता आनी हामास समको गरम वा समको पावस पडत तेव्हा अजाब जावच न्हू, घिमाचो काल चड करुन थंड आस्ता। तापमान बरोच कमी आस्ता आनी कमी चड बर्फाळ आस्ता।